एक साइकिल हमर जीवन के जो सबसे पहला शुरुआत होय रहीस ओहर साइकिल ले हुए रहीस। हमर एक हो सच्चा दोस्त हर साइकिल हर हे है। कोई भी समान ले उमा जा सकत ही और पैदल से अच्छा साइकिल में ही जाना अच्छा लगेल। ऐला चलाए में कठिनाई नहीं है यही हर हमर संगवारी और मित्र हे।